Avtomobilning asosiy qismlari dvigatel, transmissiya, shassi va g'ildiraklardir. Dvigatel yonilg'ini energiyaga aylantiradi va harakatni ta'minlaydi. Transmissiya dvigatel quvvatini g'ildiraklarga uzatadi